Rííꞌ náa̱ júbá miꞌpha̱a̱ gii̱ <hesitation> phú mitsiꞌyá numuu rí mixtiꞌkhu éñuuꞌ xúnii extikhuu rí xtáa̱ xa̱bu̱ numbaaꞌ rí náa̱ júbá mitsídánꞌ migúwán wáa̱ eꞌni rí ikhí <hesitation> awúún máá ríndo̱o naxnúú ruꞌjua̱ rá, awúún má ríndo̱o ruꞌphii má mangaa migúwán má eꞌni̱ rí júbá mitsídánꞌ, mu rígá tikhu náa̱ rí xú krigo̱o̱ wáú o̱ kuaꞌju̱u̱n na̱nguá má rí migúwán wéñuuꞌ rí ikhí, mika̱ máwáa̱ eꞌni rá, ngaa̱ ríꞌkhui̱ nambáyuu rí naꞌni mitsiꞌyá náa̱ numbaa miꞌpha̱a̱ numuu rí ra̱ꞌkhááꞌ má xógíꞌ xógíꞌ tsiguꞌ migúwán o̱ xógíꞌ tsiguꞌ mika. Rííndo̱o naxnúú ruꞌjua xa̱bu̱ nagájnúu̱ nudi exí, nudi yaja, nudi mixtiꞌkhu má ñajunꞌ rí nuni̱ ngaa̱ ríꞌkhu̱ naꞌni mitsiꞌyá. Rí ruꞌphíí rá xa̱bu̱ nudu xtagíyáꞌ, <hesitation> nuxu̱máa̱ iyaꞌ náa̱ rígá iduu iyaꞌ náa̱ matha náa̱ mañu, náa̱ nagó juñuu̱ nugi̱yaa̱ꞌ jma̱a <hesitation> mangera i̱ꞌwáꞌ má a̱jua̱nꞌ rí najmúu̱ nugi̱̱yaa̱ꞌ jma̱a xógíꞌ ríꞌkhui̱ eꞌni rí najmuu tsú xa̱bu̱, ngaa̱ ikhaa ríꞌkhui̱ naꞌni. Rií ruꞌphíí na̱nguá má eyóo̱ magíꞌ xtiín mi̱du̱ rí ikhú rá, magoo má xtiín ra̱mídú ngrigo̱o̱ xa̱bu̱ o rí rambíjua̱ má nakhúú rá, magoo nagíꞌ xa̱bu̱ má <hesitation> ríndoo̱ rí ruꞌphíí. Rí ruaꞌjuáá a̱ꞌkhui̱ ríkhaa rí naꞌni wáa̱ migúwán, nagájnu̱u̱la wáa̱ xtíín rí mi̱du̱ najugoo má a̱jndo̱o edxuu wáa̱ xa̱bu̱ nguáná eꞌni. Xúꞌkhui̱i̱ rí ná̱a numbaaꞌ ríkhuwalú gii̱, rí ajma̱ igu̱nꞌ rí naꞌcho̱o̱ nadámbáa̱ tsiguꞌ, a̱ꞌkhui̱ rí naꞌni wáa̱ migúwán. Gaa̱ rí gu̱n rí mika rá rí gu̱nꞌ abríl jamí gu̱nꞌ máyú ríꞌkhu̱ gu̱nꞌ rí naꞌni wáa̱ mika wáa̱ xkhua̱ꞌnii náa̱ rí khúbá miꞌpha̱a̱ náa̱ khuwalú.